Mbon nangha asua, nroog, waame <hesitation> bhoodu koodu, idimo nlaa bootune wama iboode ni nkooduma. Maa mbangh nangha aboobu, idimaa, banku. Maa sua, idimo laa bootune wama ibootune iboode ni nkooduma. Ghuna miine mbuukalé nangha asua yer.